Japon hen dun honon no cine ni, ɓubol ana hewa sanne illa e wulare. Sabi ana ɓuuɓa faa tawee nees ana jippoo. <hesitation> won nokkuuje yogaaje duu… Nokkuuje ɗee ngaldaa, ɓuuɓooje.